एबे मोर जर्मली दिनवा कस्नुक हसइ कहके कहबाही जौत मुइ जखानेए जाही दिनवा जर्मलही उ दिनवा चाइ मुइ बेहनही उठसाही याको दिनवसे । उ दिनवा बेहनही उठ आठके मुइ बेहनही खोर्साही नाही । बेहनही खोरखारके हसे मुइ मन्दिर जेसही पुजा करे । ओहावाअ देउनकही मन्दिरवमा पुजा कर्साही फुला उला चण्होसही भागओनवने सबह ढोकसाही हसे घर एसही । घर याके देउनकही एबे लौठ लौठ एबे लुगा लगोसही भेले जौत । लौठा लौठा लुगा किनके यानके उहे लगोले हसही । हसे उ दिनवा देउकही मुइ एबे डौल डौल खान सबह फेरी खेसही । हसे एबे जोगी ओगि एसइ एबे देउकही एसने भिख माङे सबह एसइ कुनुहु एसइ जौत जोगी सबह हुन्कके मुइ दान फेरी कर्साही नाही । उ दिनवा देउकही मुइ एसने सङ्हतियावनी साङे कहवा कहवा जाएके भेले जौत मुइ जेसही सङ्हतियावनी साङे । उ दिनवा चाइ मुइ यापन डौले डौले दिन कहाँके मनोसही देउकही एसने एसने कके मुइ यापन दिनवा बितोसही यापन जर्मली दिनवा ।